Nyia obotwuw me akͻ bea biara mobͻkͻ nna nyia ͻbɛyɛ m'edziban ama me dze, medze dɛm nyimpa beenu yi risi hͻ dze a, dza mebɛfa nye nyia obotwuw me wͻ hɛn mu akͻ bea biara mobͻkͻ osiandɛ m'edziban ho hia me yie paa. Mbrɛ misi pɛ m'edziban no nso, gyedɛ emi nko na mayɛ m'adze ntsi aber biara mebɛpɛ dɛ emi mara ankasa mebɛyɛ m'edziban.